Berke ru goji ni tuwayi naaŋa arba ašîrin saa duro haya nuruu duro ini ôwol du geeniŋa înni tar? Aŋ boo ru ini fi yidirtiraa taalîm. Taalîm nuruu înni? Ke- i addi muu ru berke ye berke ficin nu yerdiroo amma ba tûljindeere jag- jidirteere belke tigisoo site ini tira goyima tigisoo ru ekol yugurukugi ni ekoluu duro yii ru sa disii tûrusuu gor karanirigi ni sa disii tûrusuu gor karanirde tigisoore yalii addii jillar amma ñugurukura i saga zam ñintinnoo naara haki nirenne jillar bûu na haranimme jillar cêniŋi ni ti kee ni tisigire jillar amma ba- i berke tigisoo jugurukugoo gêrdir cikii ru jîska bataltiroo saga adir kîijintig. Te ginna înni? Yalii addii hun, hundu ni berke kuu ru yerciroo mustagbal tarii ni mura ru tar hadaf « kurtum » yiŋire te- i jillar gende. Unnu yaliya addii unnu berke inda kuu karatirii ñoore berke kuu ru mire u duro ini tira buranii ñii ni hadaf berke mustagbal hun dîre tigisig ni nafa num dîre tigisig ni. Ti kegaa jaal mire amma « adû bin nafsi » ndinai. «Aŋ mire kôomil karadire hinne koore hayiwan gii kal » tigee ndinai. Bal hayiwan miren na zundu. Înni? Ini ai unnu yercinoo tar geeyiŋa ginna ini ginna ru fûi ginna ru sîri dannaa layineere geeyiŋ. Înni? Mire karayine hinnaa i gisig. Te- i jillar dîskin dîsiki a tigisu ñendigoo arba êširin sa tigisu ñendigoo ginna u duro wôki a nduma tigisu ñendigoo ru fûuge kurukumaa gali. Yalii nduma tusoo tar ekol karajaa. Ekol karayinnoo mêderesa karajaa. Ta ginna hinnoo nugurama Alla ŋa karajaa. Lugurama Alla ŋa berke karayinoo dînan na rahaa hakiŋi ni berke kuun na Allai janna dînigi ni. Ti kegaa nugurama mire tigisu ñendigoo yaliya ndaa kara šetu te mire tufade ni nugurama mire duro na. Ti kegaa ginna ru ini ginna ru sîri dannaa re jahal ginna ru zundu. Inda arba ašîrin sa wôkid <hesitation> wôkid numa fûuge ginna ru kuruuŋe ginna berke ru goyi jiska tuwai naama ginna ini dêri saakid duro înni na dêega turon daa na fayida gonume hinnoo kôomil sîri num danni. Dîski ai miniŋa kancinoo wôkid kuruu wôkid ti kee errig dîski nîjuu yim naana dîski naana duro ina huna dii ni. Mini ini tira geenigi numa ru inuu te fiki geenirig fiki mire ina huna dii ni. Ti kegaa arba êširin sa mire wôkid te ru Allai ñeŋoo arba êširin sa duro ini dêri ginna nafaa duro geenim gonuŋa te ginna ru muhim ni duro neere nafa niŋi ni. Înni yoo na addii addii ru arba êširin sa duro ai ai duro fanan ndinii nafan ndinii nafa mire addii addii ru înni yoo na ini tira addii addii ru hinnoo ini dêri halka turonii dêri ini tira ke- i ai ru ini tira kuu tarig ti kee niŋire bêyi. Arba êširin ai sa ñaana zaga ceŋoo fuugaa te ni gal. Duro ina fawaa i daa mundu ru hakiŋo gali mire. Arba êširin sa wôki numa tigisu ñeŋoo berke ru goji ni tuwai nawu ŋa. Berke tigisu ñeŋiroo ka ekol numa karan, mêderesa na karan. Tigisu ñeŋiroo adir tigisoo ini numa <hesitation> kara numa karan. Te tigisoore ara unnu dîlli šumum tam ñoore arba êšin sa na wôkid ke- i terige bei ni. Înni? Arba êširin sa înni yoo na mire ini dag Inda ini dêri jeduwa ru ini tira geenum yenimme ru dêr wôki numa te kee fuurug niŋa ini ti kee bêi. Înni yoo na jadwa geenum yeniŋoore ti kee tigisoore au gataa na ginna lanum ni saga tigisu ñenigaa ginna ru kînesum ni wôkid a ru goji ai naama tani mêderesa karanirig nim ni walla ekol karanirig nim ni te ekol karanum ŋiruu ru bara saga addii cînim. Cînime ru bara înni? Tigisu ñeŋoo nuwurama Alla ŋa karan. Inda aŋ addi koo, inda aŋ addi koore ammai inda ru kubbu ini burayindiga ginna amma kubbaa i ini bura yindigaa ginna înni? Karanii. Karaa duro înni? Neere faida gonii berke mura ru kuu ru faida geenum yeniige ti kee. Amma te- i jillar unnu yaliya hundaa ginna kara ru mûkugi ni kizii cîdigi ni dîski hunduu «hêyi filan inda hêyi a geenum a gis ai ginna gis » yindiga ginna înni? Berke yalimuu kuu ru mustagbal dii ni dau huma royiŋi ni. Amma tar faamîyaa na ginna royiŋi ni. Te- i jillar amma <hesitation> yaliya hundaa daa añgal nakigi ni daa mûsuliye tar nîye tar goyindu diduu ginna subuu te- i jillar inda tigisu ñeŋoo arba êširin sa nuwaa duro tigisu ñeŋoo aŋ addi koore wôkid <hesitation> dêri fûuge ru kuruummaa te gali. Wôkid mire jillar gii kal jillar, wôkid mire dêri kuruuŋo nôrunduŋ. Arba êširin sa duro inda înni na geenum dêri nîsiñii ̧̧buwii yayii aŋ nûki ñennoo na yôom fîl ayaam nuu tani haranirigoo ti kee nii. Te tigisoore wôkid te wôkid tede inda amma gii ñaa aŋ guru na karayinii cii. Ekol tar karayinii cii, aŋ guru mêderesa karayinii cii, aŋ guru nugurama Alla ŋa karayinii cii. Ara akuzuu ara ginna geenii ara akuzuu ara ginna inda geenni ñii dêri nuuzu ñoo sîri înni na danni. Ti kegaa inda tigisu ñeŋoo kara Alla ŋa karan, mêderesa na karan, ekol na karan. Tigisu ñeŋoo ina ara ginna gis, haa te ši ara ginna inda geenii ñênnoo hiriye gis. Hiriye ni gis amma iše dînaa maiiša dînaa, maiiša dînaa buranii ñoo hiriye gis. Maiiša dînaa buranii ñoore hirima addi addiya ga addi addiya geenuŋore addii addii ru înni yoo na addi addi ru geeniŋore inuu a addimuu geenii ñoo na bîi tigisu ñeŋi ni. A lûwaa ŋa buranii ñoo înni? Lûwaa a unnu ama lugurama karayinoore nuwuraa luwurama karayinoore ini dînaa ye lûwaa ye ginna Allai foŋkir yendirigi i̧ci. Te inda luwurama karanii ñoore dînaa ŋa ye lûwaa ŋa ginna Allai foki ñeŋ. Ekol na maiiše dîne- u ni ekol ni karan ni.